केसे भी ब्यो कन से पहली हमते वेगा बारे मा कुछ इम्पोर्टेन्ट चीज़ वोन्दि जो हमते जांड भोत ज़रूरी वोंदी जन की ऊंगा परिवारा विचार अर लड़की उम्र वेगि उ के हिसाब से सिचुएशन ते हैंडल करदा उंगी परिवार ते चालौंडे छमता यु सब।